मैं कई प्रकार का रंगों कु नौ बतई सकदू जन की लाल नीला हरा पीला नारंगी गुलाबी बैंगनी काला सफेद भूरा ग्रे (धूसर) आसमानी फ़िरोज़ी मरून गोल्डन (सुनहरी) चांदी (सिल्वर) पीच बेबी पिंक पर्पल ओलिव (जैतूनी)